Kua ñee yovake ani igualdad, jaeko kua ñee ikavigueva, jare opaete kuape yaipotaesda jpkua yaraja, jare opaeteesa jokua ñanekïrëï yayapo, mbaetïta ñame kiape, kiape kiako mas, kiako menova, si no que opaeteko yayovake yande como personareta, yembo nguetape, arakuape, jare ñanoi vaera mopëtï arakua jare ñanoivaera mopëtï arakua ikaigueva.